אלריאצ’ה לי כנדריה ב שקל סי’א מישי בלנזר דיאלי, אני בלנזר דיאלי כתג’ינה כנל’עב פיה מיז’אן, אך אלאנסאן לי תי’קולו עליא, ראח לא כאנו אלאארא’ כתירה, הדיק אלסעה ת’מה כיתת’אכ’ד אנכ סי’א פ האד אלריאצ’ה, ו האד אלריאצ’ה היא קוראת אלפוטבול, אני כנתתקיל שי שווייה ו כנבקא מא, מא נדוש ליפאס טריביה.